Tü ii nɇɇ’ e <hesitation> e re lí fó’ re jmⱥⱥra kiä’na uɇ´’ ‘mo kü xö kiä’ lapicero la’ xin ejö, ‘mo kü xö jö <noise> ǿ kö my küü re fá’ra jö e jé dse lí uɇ’, dsa bá e jö, dsa bá ma re ti e ‘naaná re bⱥrá i la kú lapicero jö, ejö ó kö jmýy’ kö jmý’ ï <noise> ta jmí’ lɇ ï, xa e llöö xa e nää xa e juo xa e laa’ xa e nüü xa, e ñóo ï xa kie’ e jmⱥⱥ uɇ’ ba jö kö, jiaro’ má re lí juó’ re bⱥra ï ma re täära ba jö e ‘ná’ re sýyra ji la jy sún my ï jö, la jy sún tá’ mý ejö e kóo’ xii’ i tä’ juó, e kóo’ xii’, jyn dse juó’ jyn, e ñóó ba juy kié’ re fáá’ra jö e xin lapicero.